Ɗoon woodi kujeeji ɗi yonki ɗuuɗɗi ɗi njiyataa. bana lingu koodel, don mari tobbe gite amma di ngiyata, sai ni ni naftira e lelewal. don balki kadin fu di ngala gite